Iter okigia imedta taban digdakeom <noise> imed kododtrika wazna magolkir idertaro, digidie kabdangimo kabakon kharbin wala adam zato iska kapmo imedin digidikan asi kapi damo kharbiji.